Raha zanaka anay ndraika longany no ampianariko hitaingina bisikileta ah, arakaraka ananjy io, raha ohatra hoe mbola izy mbola bitsibitsika igny de hividiagnako anle mbola misy pneu roy afara regny izy, de atosikagna moramora akeny, fa raha ohatra hoe efa tegna mahay mitaingina amin'izegny izy ah, de alako le pneu, de rehefa me mitombo me mitombo ma izy ah de hividianako bisikileta antonona azy amin'ny taonany.